En gitari odor keasrka algintani, لكن يعني in neharin keasreli عصر الحديث keasreli on ta tar ta tati log alafin khashabelog alafi wida goni silikeaku mura figinan ashri kir mura figinan en silika dumeda sarbie enchi log fa ken batarnami ghasiben kashi ichi log fa gon in silika ushinami wida gon fa kairy ashrika, wela jabuda zeneka fa ukianami.